mi laari a ɗo waɗa yaadu soosay balɗe ɗo aɗo yaha soosay ammaa ha 'sati' nde noy a ɗo burta?, bo ha lewru nde noy?, ko ha nduuɓu nde noy?, kuma ha toy a ɗo yaha?, kuma noy yaadu may ba i?.